Ídáh úbákásén. Ñdídiá sé ñsé ñdíá úbákásén ñsé ñdíá édési. N’ádéké ñdá ñkédéb ányé, mmá k’édéb ányé mmá k’úniá ñnigwó, mmàligwo ámí ñjéd ésíó, mbárikáñ, kpéré mmó ñkámá íkáñ éwúk àmì mbárikáñ ñnóñ ifiá, ñnóñ ñfódísi mbárá íkáñ ádé mbén rice ádó ñnoñ ké ésió, mbéné ñtém, ñtém mmáá, ñtém ányé áfúd, àfúd áfúd ámi mbén ñtém ñniók, ñtéd ányé mmá ñsíó ñtán ósinékè dó, àkpédé ádé aké ñtán ámí nsíó ñtán ádó ñjéd mmá ñsió ñním, mbén ésíó ádó, kpédó ésíó àdó ámá déné mmóñ ámá lóñó ámbén anyé ñtém kíkáñ ádó ányé àchád, ámàchàd ímá, ámí mbém álán ñsin. mmà bén álán ñsín, ámí mbén áyó ñnóñ, ñnóñ áyó ádé mmà áyéfid àmi mbéné rice ñtábá mmóñ ñsiñ, mbéné rice ádó ñnóñ, ñsín íjók, ñsín áwó, ñsìn maggi, ñsín ñtúén, ñtém ányé, ányéná témédé áfúd áfúd áfúd áfúd áfúd áfúd áfúd, ámáfúd íká kó àmí ñkébén ékpáñ ñsín ñché má ámém, àlimémé ánúñ mbén mmóñ ñsin, ñnúñ ñsin mmóñ ádó ánúñó áfúd áfúd áfúd áfúd, ámá ká kó ánúñ ñkéché mánúñ ámém, àkpémém mmó ñsin ábá mmóñ, ñják mmóñ ákésinéké dó áchád ámà before ámí ñtémé ànyé, mmá témè ányé ñnún kisóñ àmí ñkwóbó ányé, ányé súkù, ámí ñtábá ñsin ñdiá.